عشان تربط الجوتي اول شي تيود الخيطين تلفهم على بعض وبعدين يعني تخليهم جي يعني على فوق طالعين تربطهم على <hesitation> تربطهم على فوق